Уқобҳо чанголҳои тез ва қавӣ доранд, ки онҳоро барои шикор истифода мебаранд. Вақте ки уқоб тӯъмаашро мебинад, бо суръати баланд ба он ҳамла мекунад ва бо чанголҳояш маҳкам медорад. Чанголҳои уқоб чунон қавӣ ҳастанд, ки метавонанд тӯъмаи худро якбора дошта бигиранд. Онҳо инчунин бо чанголҳоашон тӯъмаро мебардоранд ва ба ҷои амн мебаранд.